Ya tak ya tak lew lahuan, ya otif nainama irehe irehe, ya asini, ya ase, ya loe, ya tini, ya tini, ya tini, batafai nalan. Oh ifnaina maun. Ya- ya tak lew i- ileleke, ileleke sisak, ya botahuan, ya nei ira ufayam, ei idepum wonaini meun, ya aisef, ya alafoli huan, ei irainarat. tura amara mas, seka, aw muyana yakahe, lew ya takwan, ya liboholalin, yaka ifnanin lalin holo tewa, holo lalin holohemekehe, ya esan tuwey ya otif ifnainna lalin holo, yala ya halafoli ni irainarat huan ira inarat yaka au aula am <hesitation> munai anno, munai bunai holo, yalo yaka otif ifnainama hoholo, lew yaka ya lafolu huan, era amara may, ibosuimak, ya lew lay, lemulus sei'as ya lafoli yeu ya law, ya. Huley ra amara ya kahoba ya tewa, au ei yautu ya kianafe ya anhu, yakahe yaka barang uyana fean lalinholo lalinholo tuya, leni ya ya usni ifnaina mara ufayam ya fulay ya kamela. Nira amara tu inara sar safkamenani ifnai nani munaina, si baliya tefulaholo. Am si sube am alafolini amra ufayam, am hoti huan, si sitiba esene meniam seka. Omen om mamale hoholo, amra efe ase kanal om nikah om esani leya lou lahuan, ira inara ma ei giba esene meniam, am hute am fuley sehabalya baleniam.